اخير عندي اكون قدرة على الطيران، اشوف لي <hesitation> أطير في الجو أشوف بلاد تانية، أشوف حتاتي الأنا ما شفتها، أكون ماشي و يجاي أكون مبسوطة.